Go'o, tati, ɗiɗi, joy, nay, jeɗɗi, jeegon, jeenay, jetti, sappo, sappo e ɗiɗi, sappo e go'o, sappo e tati, sappo e joy, sappo e nay.